Yak be’un tiga ilu uman an ilu uman tepalai na memang um barang barang yak melau kuak tuk um buin lau buin yak un lau lau buin ina be’un tiga

um kuak sik yak pengelo tengen selem selem kimet ce neng anak anak ke ina na puyan sek layan pemudip de teneng di sek um usa re pegelam ngan dulu menjam ngan dulu. ina na yak ame selem selem kak na’at ida. dalem me pisiu pisiu pekatok ida kak dalem selep kimet me selem selem pa ame kelo ida beng maju ngan dulu

um yak malai e buk dulu nulong kelunan yak sutok mudip ni tuk e menjai ca dua liap sin pakai ida um mudip

penisen bio yak ake lepa belajan cin sekula ina na kumbin di sek ilu ke peteneng sek udip le kak dalem gayeng le.

a'ak kuak sik kuak sik kerajaan nakini perinta nakini na memang da un ti kado program kado inu inu puyan gayeng ia' tiga pakai re um petubo sik pasen tuk pemudip le kelunan diak sutok ka'ang ka'ang ame pasen tuk um mana pasen tuk ti- kerja kerja yak sukat nak ame un pemulek kidi sin

yak atek lan ne be’un yak ake um kelo ataupun minat lan antara selebriti atau pelakon

selamat atau adet bio dalem panak me um adalah kuak um ngalang ina yak beng dulu ti kak daya

um ngadan bituen ko ban tisen te kediut la kuak bituen bituen ia' um nai dini na bok tagak ikut dia punya bulan na pa ida pa kuak si- kon- konstilasi diak ka langit bituen bulan otet tau kuak ina la

peniga peketo mue' ujuk ina ne ilu sukat mesau ano diak un da dalip ke ujuk le ngan kuman.

kua si tau bio ia' ake paling kelo dalem pengudip ke atek ke s- kelo alek neng pengudip ke na tau bio Krismas kedua e tau bio Gawai

kuak sek ake ne ko kula kuak sek pasen tuk s- wayang TV ni ba’an dulu re ake kelo ale na’at ina na kuak sek um se- serita seni ngan adet adet ngan kuak sek um motivasi dau kidi ko ina na ake suka na’at.

ko ba'an na tuyang ke lepah tai kak um Australia ku ake um katuk ia' um na'at tiga kak lepo dulu buk kem un na ipa udip pita pita diak tiga majan le majan ale nyi ikem tei kak ukok dulu. pa ina arep tiga kina.

um isiu ia' ke pisiu ni be'un ia' ke pekalai cuma ini memang cen dalau pengudip ading udip ina pepet anak Kenyah memang dalem keluarga pisiu Kenyah la tapi ban me mudip kaba be'un kumbin um dalem lau ketai isiu un pekelet pekelet lah. na ko kina na ake pekalai pisiu.

ok kuak ba’an tuk ga- gayeng yak ading an ti um buk ca usa calon ni menang dalem undi kak lepo memang inu rai nyangen mejung ujok ngan nepap ujok pa ina itu ti selamat tiga tawai kak ya

Edei teranak ataupun pet senang ban na dua tau kena Malaysia ni merdeka hari Malaysia um dua pulu pi’en bulan aya ia’ merdeka ni telu pulu ca dua tau kena ni ina lah teranak men pengudip ke.

ake akan bada me ia' supaya bertenang ngan fokus dalem inu ia' penguyan ia' ke ti

k kuak pasen tuk um gayeng ading atau projek mading ia' um pernah an ti um data data ia' lepa uyan ame akan um ngeliwet bada ame ka lepo apen jagak kidi tiga tiga pake le udip pabe baya

gayeng dulu cin perinta ia’ atek tiga kuma ca ca pengelepo adalah pabila um nulong anak anak um sekula ida ia’ perlu tai ke sekula lempau kuak universiti ina na ia’ tiga kuma ca ca pengelepo

penusa ngan penaru yak sukat mopet dulu nading ca dagang dalem lepo ina na be'un sukup modal atau pe kimet kelunan yak mi'et ta'an sek dulu kelo maju

a’ak kuak sek pasen tuk ke pinut sin pakai jagak udip me panak ni ina ina le ti singget bulan ti ni baan le tapek syukur la uban ukat le te un pa tepalai ia’ tepet.

dalem mudip lu singget singget tau um layan ilu pakai AI ni memang luas meluas lah dalem um lepo na kuak tuk um pakai talipon ni pun un AI ataupun dalem pengudip le dalem parking pun un pakai AI.

<noise> um ida maong ligit ina atau pa sin dina kak dalem bank dalam peti peti besi um apan be’un durat

kuak sek ke ku kuak sek yak ti ake tekak sengela ngan tekak ake um madung kawang uban selawan tekak na’at sek langit sek awang nak denak kimet tiga tawai e de ko- inu dei de beng nyangen tekak ne be me ilu un nawai kak neng inu tekak ban usa le ne

<noise> um dalem pengelo selem ke kuma neng anak memang um ngelinga dau katuk um wek amei um ngan tulung wek amei ti kerja ataupun gayeng ka uma

um udip muat magat kadang um jagak penguman ayen sebarang uman jagak inu ya' ilu uman ayen ya' dulu be'un kuak uman apan ke tai sakit um be'un lu lok cuba ne mekina pe ngan dalem udip memang mencai pala' Tuhan nemamek Tuhan oban ya tuak ya' janan udip magat muat.

aak perna te ake ngeringa da uko e da bada cen na'a buwaw cen lo pai tai ka karieng uban de buwaw um ku'un penyakit un penyakit layu na ida buwaw cen lepo lopai tai ka long karieng

abek ke un tisen ngadan ngadan bituen ia’ un ka langit um kurang ke un tisen ina

tekak kimet ke' pasen tok sik um bedagang pakai perbankan dalem talian ni tiga alik ban e memudahkan um dulu um diak be' sukat um pukey cen ukuk re na tai ke ca kok ina um iya cok edai la'a sangkit

um pengelo selem be'un ia' selem memang kuak le kelunan dalem usun tana ni kelo anak le ia' bo le tiga sa'e ka'ang dulu um sukat pemung kejaie ngan dulu ayen ti ja'at ngan dulu um ina ia' memang ina ia' ilu kelo neng anak anak lu lah

teknologi yak ake kawak kimet nakini ina na teknologi yak men le ke bebeli barang kak dalem online

a'ak kuak sik gayeng yak atek ke kelo ngan um kelo tekak nganun kidi kuak sik um gayeng yak bio pangkat ngan um diak bio gaji. ina tu kok lemilek gayeng na uban na sukat tekak pudip ilu. gayeng na na kuak ba'an ba'an pegawai N41

puyan nai kata ini dalau ini re dalem yak negara negara lei dalau ini ri gayeng buk de re gayeng de re kita yak utung di ban yak utung de me de tai ulek kina te

un ida serita puyan asen lepo me singget singget me petego um ina na ida serita apan ida na bayak tisen

ayen awang tau ni ujan kasa um de lempam.

kuak ba’an ce um puyan ca guru pemanak atau sengganak ke su- un pernah sukat peteneng gayak udip ke ban na ida tulong ake dari segi nak belajak udip ngan um jagak sek anak anak ke buk ke um be’un kak dalem u- amin.

buk ake um sokat um pekalai ca hobi mading um ake ubak tai hiking ake obak tai kata gunung tey, ake ubak tai na'at um man sik binatang ka, inu inu ya' tiga la idi ya' ubak ake inu cun mpau te

abun ka tanak me um bok kuak um ca dua tau ni skila uban pana tau pana katan

Kuak sek um anak anak diak dalem lepo me ida beng main edei piyat piyat pinanyak. Pa ina dai piyat kak sungai petu’un main pa pekelem pekelem

kuak tuk sekula ke memang un nyukong belajen dalem kado isiu kuak tuk bahasa um isiu Perancis um isiu Korea dan isiu Impan. memang um perinta atau pa sekula me nyokong um gayeng gayeng di na

ko ba'an sio peniga ia' bo le peketo ban ko ban ce ban ti ka ca barang ti ca kerja ko muek ke ujo. ia' peniga ilu cuk can penyakit penyakit ia' um nguat ngan magat ilu nei penyakit. bo le jabang ke le tajen sakit bo le buek slalu inu inu muek ujo ilu akan um be'un sio sakit.

bo ake um serita man sek cerita yak bali dini ki ake obak na’at. yak buk man sek cerita yak lucu pa ake obak yak romantis pa ake obak na’at dalem TV mok um ban ida ca ale kan mesti boring

Dagang tiga yak atek kelo dalem ca lepo na memang um dagang dagang kupi ban ina yak laku dalem dagang kak pasen jadi um sukat nulong lepo um ala um perbelanjaan lah.

um pinjaman kecil buleh nulong ida beli bahan bahan mentah untuk ida nading dageng de supaya ida sukat um produce kado la'a

kuak ba’an kimet ce lah pasen tuk peniga peniga teknologi ni yak mem- inu de re edei kimet le um ko ba’an i- peniga ia’ ilu ti s- inu de re ti ilu tiga neng teknologi ni adalah pengeniga ngan pengejaat. peniga la memudahkan inu pe ja’at te ti ilu um lupak as- asal le

um un ti dalem negara ina na PRU, ina tegok ina ilu pilih a'ek yak wakil kak Parlimen jadek <noise> individu sengai apan yak lebih a'ek yak sukat bada pisu alem parlimen ina yak ilu <noise>

ia' layan awang ca pulo uman ia' lepa ini tai pana ngan kado lempam ka tanak

ia' penyelem ke ne adalah pabila ilu sukat luntok um sukat um ti inu ia' ilu kelo kua tuk tai masat tai uman ngan um tuyang

buk ake ku muzik yak ake obak um ngelinga tuk ataupun ban na’at lah. ban sek muzik pop di ni muzik ia’ muzik muzik du cin na’a di di re ku. ina yak ake atek atek ake obak ngelinga ataupun na’at lah. um midan na ki ke obak na’at ngan ngelinga la pe un live pa ake obak na’at.

Tabat ia' um tu'un lareh abek tau ini na um kua tuk um apo ia' ilu ti pu'un um jamuk kuman ina na ake tisen um cin udip um matai uko me cin na'a

um pelapah kado ia’ dulu re perinta deng program ngan dalau ini la ngan ia’ kado peniga ia’ program ia’ ida ka ti me ia’ kelunan sutuk dalau ini kulu

kuak sek dalau pemuyan ngan nak kuak sek perinta dini ya ngadeng sek agat udip me kelunan kak atong Telang Usan na kak lepo le kak lepo me pa kak Long Mo lepo tau kina. un le pa yak ida be'un ti kuak sek lepo me to uma dado me mapek. pa ina un tekak s- edei kak kimet le ban na kawak kak le pe ke ka kuma. ini pa ilu nak peri- edei men perintah la'a ban lepo me be'un melai inu uyan uma dado

ake selum tekak neng sengganak ke diak berjaya kadep ke yak malak ake ngan tuyang diak tiga sa’e

a’ak te mo kuak sek ame na ko main pa main pa selum tekak le neng sengganak le diak diak sukat pudip ilu da pengamin le kuak sik ipar le ku kadep le ba’an dau le kidi re. bo tiga mu pa selem tekak le atau pe neng tuyang le buk ka tiga yak nggin ilu yak neng janen yak tiga memang pa ilu nyangen kak neng neng tuyang le pa kuak ida nggin ilu mudip yak senang

kuak sek tukang tukang yak menjam main muzik ini mbe Mathew Ngau yak menjam belian pa la’a yak ake ke- nyangen kak ta’an na kuak sek Lee Bilong atau pa kuak sek tukang nyurat ni um ngan belian ni na Lawai. ina yak tekak pengelo ke ta’an ida dini uban da menjam kidi.

selalunya me ta'an cin um google ataupun um berita berita semasa lah

um barang magat yak ina memang ikut adet Kenyah memang yak ake un ca besunung sunung <noise> kading. kina pa ngan uleng buleng sabu yak an wek ke na me ake cuk ake peremun ja. ina memang yak bulen ngan magat bagi ake lah.

buk du pakai perbank- perbankan dalem talian ini yak tiga ale dalau ini edei yak kado yak faktor yak edei yak inu yak tiga ku uban sek selamat . ti yak pet masa ale tai kak bank tai kena tai le baris ngan dulu.

Penusa ngan penaru ya an dulu nading ca dagang ala memang un dulu jaat kimet ya minget ka'ang ilu alem ca lepo ina ne ya penaru penusa ya ke tisen.

um asat selai ya ti- yak tiga an ake kimet <noise> memang ia’ adang ia’ adang ia’ um tai <noise> Sabah tai na’at mudung Kinabalu um telu ba’i la lebih lebih tai kak telu ba’i nai yak di tiga neng ake kimet ke

um gelam ia' kua ake kelo pakai pakai ke ngegap ake ko kua sio ame leto tinen Kenyah tini keluma keluma lubang ngan sapai kebaya bala rei ina na ia' gelam lia pak- pak- kele pakai la kelo likat ngelidei le ngegap ilu bu'un nyak tau bio ka nyangen tawai pa ina

pengenjam ading um ina ake kelo pekalai memang adang um edei dulu pekalai ngeni- ngening bayeng ko ba'a Penan <noise> ngening bayeng ti bayeng ti saong bayeng ti sua sua bayeng um di barang nakini diak <noise> pekalai la

dalem penawai e be’un pe ja sekula yak atek maan tekak keti buk ilu focus ngan minat ti kidi

<noise> um kua tuk ida ia' latak mungkin un tusa kediut uban ida be'un un malai dalem um menggunakan teknologi dalem um pengudip da

kimet cin ne peresak um be'un ia' edei be'un ce kumbin setuju kidi uban um anak ne terpaksa belajar ban kelo lulus ujian tapi akhir e kado dulu diak menjam cuma peluang kediut tuak ne ko bok bole pekalai anak <noise> sukat mudip tiga ngan dulu sukat kelamun tiga ngan dulu ina na ia' atek ke kelo ta'an

yak ake selum memang ake ban ke lepa jadek un anak yak sukat ke- maju neng udip da sukat mudip tengen. um na ina sukup selum na ake neng na be’un ce minta yak lebih cin na

um kado na’an yak inu nu re man se dalau ini ku gaya kelunan pakai teknologi dalau ini an je te kado sek yak yak kuak um maju teh. um yak kuak ku ri ni palai pakai dini de pakai tekno- de pakai tekno- teknologi dini ku ukok inu ku ruang tiga.

um ni pengebio' memang kadang ya temenggung lawai jau ban ina ya' <noise> engkin amik nai <noise> kuk ba'an dau melayu nai merdeka masuk malaysia ya ya' ketua masyarakat dalau orang putih dik leader mik ina natemenggung lawai jau

puyan teknologi dalem sekula ni tiga uban boleh um membantu ilu mengekori um berita berita ataupun dunia dunia semasa

um tambah nilai bayan bil talipon pakai um adang a- pakai online na online banking ba’an dulu na men um men dalem aplikasi online na memang un top up pakai top up lah lu bayar bil pakai edei online bayar pakai bil um top up ni bayar <noise> kredit tambah kredit ina lok ngan talipon ke na

masat jok na tiga uban boleh um lu mesau um

gelam yak ake kelo ina na gelam diak ilu tusa ke pebeli ngan gap sek le un kidi

um un ni sengganak ke um serita puyan pasal me dalau me umang di du me um bio kuak.

jakak ini me- adang ia’ lepa un langkah kedepan kedi’ut kado pakai um bayan pakai scan talipon tuak kuak dau inu Melayu alok <noise> bayar pakai scan pakai QR code pakai E-wallet kado pakai na lah kurang pakai liap sin ni liap ligit.

um kulong cen ia’ malai dulu tubo dalem um lepo me um memang asu ataupun mew

um an je kado inu yak layan awang tai pekaliu dalau ini ban se dalau ading di re midan de pana dalau ini ku tai jam tujok tai jam aya kina ne re anju pana gak ne mu

buk ke tuk ke pegayeng ku um buk ki te buk ki suti ku ke obak tei ulek ke lepo ke lok ke bak te na'at mung du ko badak dok tei na'at mbe ki na'at pui ki na'at sada ame ki bak te tegok du yak ake majan kira ake petegok ni re

um uyan jupak duktun ina na ilu tai baris ngan dulu ala lumbun um dalem ca tau na ilu ti ini ala lumbun tai jumpa duktun. lepa jumpa duktun baru bada penyakit duktun duktun peresa ina ngalung tabat baru ala lumbun la'a baris pe la ala tabat baru lu ulek kina sek udip bayak

Ok buk un buk penguman yak tiga di di ku ban sek inu yak sayur di ni elei uman inu yak sihat sihat ale uman inu yak menyak ale uman inu yak begula uman yak inu ku lu re mung yak kurang kurang mae kurang sanit kurang usen.

pengebio pemerintah negara yak dulu kado padan na memang kuak tuk ida um Mahathir ataupun Taib Mahmud ina yak ake tisen la

um puyan yak ake ti pakai pekalai isiu isiu yak ake pakai ini adalah um dengan pisiu dalem pengamin e ataupun tuyang e. ina yak ake pekalai dalam singget singget tau

penisen nyatung ini ca yak penting kuma ilu kelunan

um surat ia' ilu mesti mampin dalem um bok ulu tai masat ataupun nyelai ka tana dulu memang um ina ia' kuma passport um bala dai

Dalem kimet ke um ya' bek awai un tenuyan dalem berita na memang um jan ne te ka' daya inah ya abek tai teneng dalem um lepo mek terutamanya

pinut sin menjagak udip memang adang yak perlu lah. dalau jagak ko ba’an dau alok na masa ujan na mesti mesti di simpan tepi yak apan jagak un barang yak ilu emergency ilu ti nyaket pakai sin na ina lau perlu ligit na kok perlu ulek ilu pinut sin na

penisen ame panak maong sin ina na maong kak dalem bank men belajak sekula anak bayak.

kumbi um dalem ti pula. uban pula sukat nak kado um buak yak ilu sukat uman ngan be’un perlu tai um beli kak um pasen la’a

kuak mung silung <noise> ida yak ni bayak ne cuma ilu terpaksa ikut um <noise> dulu kado <noise> singget singget liwai ida mas- un masa memang ida un um tuk meng ading meng ading cara ilu perlu paksa ikut

um kuak sek ake ku ake kelo ale na’at kuak sukan main bola um main um terjun waktu um SUKMA macam tu saya pergi tengok sukan penerjun pas- ani ake tai na’at sukan terjun main bola berlari